Bukki dafa intelligent <noise> dafa eewu, because moom guddi la moo génna uti lu mu lekk, dafa génn wër si àll bi, ñëw ba si boori kër yi waa dem ba si boori gétt nag yi di làqatu ut lu mu lekka. Su taasee yow nit ki sax yaa ngee dem sax daf laa xaar, beneen dëkk bi, mu dem si mu dem xaar la foofu noonu soo génnee mu dal sa kaw walla mu jéem laa cokkaas, su gis ne yow danga ragal rek mu dal sa kaw, soo ragalut nag mu daw xaar la si beneen dëkka. Bukki dafa intelligent moom guddi rek bëccëg dafa nelaw làqatu guddi mu génn. Beneen bi mooy xaj, xaj tam soo ko bàyyee sa kër dina dina la aaral sa kër bi because guddi bi yëpp du nelaw dafay nekk di wër, di wër, fu mu gis loo xamante ni fu mu fu mu suspect dara rek danga dégg mu yuuxu, nga jóg nga taal sa làmpa nga xool xam ne xaj bii nii am na lu signal. So bëccëg tam daf dee daf da- du bëccëg tam lu moo nelaw bariwut <noise> dafa nekk di wër. Siñel tam day mun a dafa intelligent wante guddi du nelaw, la mu ut lu mu lekk di dox nga door a gis siñel bi si biir ñax bi muy génn, du nelaw, du nelaw di ut lu mu lekk.